باش تغير إطار السيارة أو الدراجة، أول حاجة توقف في مكان آمن وتأكد من أنك تملك الأدوات اللازمة. في السيارة، ارفع السيارة باستخدام الرافعة، وفك المسامير باستخدام المفتاح. بعدين، شيل الإطار التالف وحط الجديد، ثم اربط المسامير بإحكام. في الدراجة، فك الصواميل باستخدام مفتاح خاص، شيل الإطار، وحط الإطار الجديد، ثم ثبت الصواميل. تأكد من كل شيء ثابت قبل ما تكمل القيادة.